Ular meni kechqurun judayam baland ovozda musiqa qo'ygan bilan ayblashdi. Lekin men o'sha kuni uhlayotgan edim. Ular uni boshqa honadondan kelyotganini sezmay, mening ustimga tashlashyabdi.